שעמפו איז האר זייף און ס'מאכט זיכער אז די האר ווערט גוט גערייניגט. סאו מ'נעמט עס און מ'לייגט עס ארויף אויף די האר און מ'שווענקט אפ די האר און- און אויך די קאפ און מ'וואשט גוט ארום און נאכדעם נעמט מען עס אראפ מיט וואסער און דא מאכט זיכער אז- א די האר איז גוט און שיין.